Hewan tu cem sayo bilang tadi bang binatang tu nyo sebanrnyo pintar, nyo tu biso ngenalin siapo yang berbahayo bagi dio, siapo yang bersahabat samo dio, kito ambek contoh kucing, kucing tu dio bisa ngenalin ini kawan apo lawan dari bauk badannyo kalo kito perhatikan yo biaso nyo kalo kucing ni kucing kitolah missal dirumah terus tibo-tibo ado kucing tetanggo datang hal yang dilakui pertamo tu biasonyo bukan langsung ngejar, bukan langsung marah, tapi biaso nyo tu dio ngendus-ngendus dulu nyium-nyium dulu bauk nyo dikenalin dulu samo dio, uh ini ni lawan aku nih kato dio baru dikejar samo dio kalu emang dio dak kenal, nah terus kucing itu kek mano dio biso ngikutin samo samo dio saling paham dari perilaku bang saling melihat dio tu, ningok, semisal ne <hesitation> kasih contohnyo anak kucing, anak kucing tu dio beperilaku sesuai induknyo berperilaku bang, kayak misalnyo <hesitation> anak kucing kalo ditinggal samo induknyo pasti kencing basingan beraknyo basingan. entah dikasur kito lah. Entah di tempat-tempat meja kitolah atau segalo macam, nah tapi kalau induknyo ado induk nyo jugo <hesitation> kito peliharo dengan bagus tau kek mano dio buang aek nyo kek mano, misalkan dio berak nyo di pasirnyo yang kito sediain, liter box nyo kan, nah anak kucing nyo tu pasti jugo bakal ngikut, dio pasti ningok emak nyo. oh emak aku buang aek nyo disini nih gitu kan, jadi dio ngikutin kito, contohnyo kucing ayo jugo kek gitu bang, kebetulan sayo lagi ado anak an kucing tigo tu dikamar, nah terus anak kucing tu jugo belajar dari emaknyo, tentang makanannyo. jadi emak nyo tu perlahan-perlahan nunjuk in ke anak-anak nyo manggil anak nyo kalo dak nyo ngebawain makanan ke anaknyo untuk makan, entah itu kadang binatang-binatang kecik, entah itu makanan yang sudah kito sedioin, kadang tu kalo nyo makan tu dipanggil anak-anak nyo, jadi kekmano dio mempelajari nyo tu, saling mengenal tu yo dengan saling melihat, meningok apo perilaku emak nyo.